Fomba ahafaha mampihina zaza gny karaza sakafo samy hafa da gny fampihinana anazy sakafo samy hafa mazava hoazy. Ohaty hoe maraindray izy ampihinany hany meva, ampihinany dite, ampihinany kafe, ampihinany mofo dobera, manahaky anizay na ronono. Gn'atoandro izy ampihinany voamaina na leguma na hena manahaky anizay. Hariva izy averina mihina atody, sakafo mevameva kokoa, sosoa, na mihina paty. Nofa afamadibadiky manao anizay avao izy isanandro zany, omena ah voankazo aby koa, fruits, de ah tafiditsy amy vatany aby gny karazan-tsakafo samy hafa.